أكتر يوم مثالي إن الواحد يصحا الصبح عنده شوية نشاط كدا حلوين تخليه يعمله أكلة حلوة ويلبس طقم حلو ويخرج يتمشا بعد ما ياكل طبعا وبعدين يشتري مثلا ليه حاجة حلوة، يروح البيت بيها بالليل يتفرج على فيلم وياكلها وينام.